لا اعلم ما سبق لي اني زرت الولايات المتحده, لكن اعرف انها بلد يعني في حريه وكذا ,والبنات يتعاملون مع الرجال عادي ,وينامون معهم ما عندهم ثقافه ,وما عندهم اخلاق مجتمعيه تحكمهم كل شيء كذا ,يمارسون كل شيء جنسي على العنب بدون ضوابط وروابط عندهم القضاء شديد جدا والغدر من الولايات المتحده كبيره